أول حاجة باش تنجم تفيق بكري لازمك ترقد بكري ولازم تحاول أي حاجة تنجم تقلقك وقت النوم تحس ظوء بعدهم عليك كلها باش ترقد نوم عميق ونوم مرتاح حاجات تساعدك باش تنجم تفيق الصباح تكون ناشط مش تعب أما إذا كانت تصير طبيعي ما كشت تنجم ترقد بكري ماكشت تنجم تفيق بكري.